Vurìu ese ën delfino përché al e üna bestia tantu ënteligenta, a vìu ën la mar e a vìu ënsema a d'autri delfini cum s'la fuse 'na famìa e përché la mar a m'pias propi tantu